<hesitation> Se amae mbaetɨ aiparavota kianunga vino oimeyae jauvi erei cervezayae jaenungavi jokuako dependevi yande <hesitation> yandetairujuyae ipuere yau mokoi reve vino jare cerveza erei yakuakuamayave cerveza mbaetima, porque iroöja, jaema yande rete mbaetima ikavi se kurai aiyae ani kurai kua momento se amboelije vaera sepuere jae seyeipe vino jauta porque jokua mbaeti ya yande oyapo mbate daño yande